अगर आप सड़के से सफर कनै योजना छिन बणौंणा। आपे प्लानिंग चि भई कि मैन जाण भई यीं रोड़े बटा मैं लद्दाख छूं जाणू। त आप क्या करला, सबसे पलि मैप गाड़ला, मानचित्र गाड़ला। तेमा द्योखला लद्दाख के के बटा जे सकदन हम। या अपणा मोबाइल पर आजकल सबसे आसान काम चि मैप ख्वोला। मैप पर द्योखा लद्दाख अर ल्योखा ते पर अर तेका बाद स्वो साफ साफ आपते बतै द्योलु, यीं बटा आपन जाण चि, ये होटल मां रौंण चि, इथ्या दिन लगला आपते लद्दाख जाण मां। त यन मां आप अपणू सड़क वलु सफर ज्वो चि, तेते ओर भी खूबसूरत बणे सकदन।